ديما فالصباح نحب ناكل حاجة حلوة، أنا مغرومة بالحاجات الحلوة، نحب كاس حليب، وجاتو ،والعظام، والقهوة، الحاجات هاذيكا نحبها أنا والحاجات هاذيكا تفرحني على اللخر، <hesitation> بطبيعة الحال <hesitation> حاجات حلوة <hesitation> وقهوة بطبيعة إنه نشرب قهوتين، والا إثنين، ديما نبدأ -حيت- حياتي وأنا نبدأ صباحي بالحلو.